ko kebanmi mi hokke bawɗe tawi e anndi ko ɓernde yimbe anndi fu ummanni e mi hokkke e sembe du wodi bawɗe ummade yaha to yiɗi fu warta e jam.